<noise> ọọ waam ta agị <noise> mịyẹm ma ya ɗịjaw <noise> ta a ɗọk ka wẹẹgọ ka ya mẹẹrgem kọn gụm yaan ɗọpkọ tad ịkọ ka kak mọk ɗị waatọ kaa nẹẹrgẹm ka yaịzị ụksẹ <noise> paa kọngụm mọk ɗoọn mẹẹrụk kọ ọksẹ gị ka ad ọksẹ gị yadụk kọ yaa ka ad ọksẹ gị yadụk kọ yaa, tọ mọk ɗị sẹẹbụ kwanan yaa ụk sẹẹjẹ ga ụksẹ jẹ gị yaagọ yaa? to kanga sẹbgọ, ka yaagọm ka nẹẹ kaaga ka yaagọm kannan kuma monga watu ɗiijuko ka tare ga ana laịgọ waa neọ <noise> naju mam ga ka ta kaba ɗị wụla a kẹrkẹbẹ, ɗị wụla a kẹrbẹbẹ waana wa ɗawụtgọ, waana wa palụlgo,̣ waana wa ɗangọ sịdamị sịdamị kụlọk kọ ɓẹɓẹl nam waana wa gi ɗamɗụn ga nam ma wẹẹ ị sabtụn kẹẹkọ amma kanga yag kọ ga kẹrkẹbẹ ka ɗịp pandị ka ẹẹ amị to kanga ɗịịbụk pandị ka ẹẹ amị to ịdam ka. Kaayag ɗam- iɗam ka yaa wụlgọ ɗam ko ka ɗụm nẹẹ kaaga kan sịdụk kamanụm pụkọ pẹdẹị yụm, amma kaan ga nẹẹg ka ka yaa wụla waana ma ɗawụtgọ kayan ram manko to mayan ịl yaịz saaga ta mannị ma ịl yaịz saaga ta man daịjẹ to mụm mawụtọ mịyẹ mayan yag waamọ wụrọ ɗọọzi mịyẹ watọ kalẹ pụmangụ mịr sagkụ tụụbọ mịyẹ watọ kalẹ pọ mangụ mịr saga to mịyẹ baarụ bẹrgẹ gị watọ kalẹ pụmangụ gị mịr watọ kalẹ pụmangụ gị mịr saga a aman mịr sagkụ yaan adụkụ mịyẹ yaan adụk kụ mịytẹ yan adụk kụ yaan pụmangụ yaan yat pụma pịdị saan lụkmọ pụmangụ yaan yat pịdị saan lụkmọ to wụlgụ ɗam yaan yatọ da tam ɗam wụlgụ nẹẹ ta maanam wụlgụ yaan yatọ da tam saama wụlgụ mịyẹm da tam gị kụmọn sama wụlgụ amma kanga yagkọ ga kẹrkẹb ga waana to ko atọn ọksẹla ka yaa kẹrkẹbẹ ga waana to waam mịyẹm wa ɗụm pọndaw waam ta talgọ ga waangọ ɗam nẹẹm ka yam yag ka kẹrkẹbẹ kanga yajkọ ka kẹrkẹbẹ kam ɓaan ka wọrọp ka ɗụr kịịgọ pọ waana kalọkọ ko waanị nẹẹdụkọ saba. Ka lọkọ kagị kagị lọbẹẹ am wịịɗị ka baarẹ lọp saba pọ waana am wịịɗị to na tẹịzẹ nam waam ma nam waịtẹ sai ka saa maị ta kabaị wụlgọ kayan yag kwaịjị ka ɗụr pọ wọkịgọ tị pọ waangọ, waangọ a mụm kọtsị a ɓọl kị maana waangọ a ɓọl kị manam kọtsịn ga maya gị ọtụk wa ọnụk pọọ a pụkọ a pụkọ a nụngọ to n dole wa wa kanga warụk ka ma waanị daịjẹ mọnga warẹ to waam waanị nẹ pịb sabam waanị nẹdụkọ ka yagka kụmụn ɗịl waanị daịjẹ ka waanị nẹẹka ka, mọk sịk tọn ka yaan sịk tọn, ka waanị nẹẹk ka mọk sị raa kayan sịk raa, ka waanị nẹgka mọk mọndụ ka mọndẹ ka nẹgka mọk yaa ka yaa kuma ka waanị nẹg ka ka mọk war pịsẹ gịm kayan mọndị ka nẹg ka ka mọk warụ kayaan waknị ɗon <hesitation> kịnan ma ka mẹrụk kụ yat kaka yat yat ɗọk ga mụm ɓaan ma tare mụm ɓaan ma ɗọk ka mẹrụk yaan yat paatẹ ka mụm ɓaan ma ɗọk kagị kụmụm pọkị to kak ka kụmụn pọ waangọị daị ko, Wa <hesitation> wam ma ɗụm kẹn kan dalgọ ga nbẹndamị nẹm kuma <hesitation> mọngọ nẹẹ kagam yadụk waa nbẹndanyi maa wa yadụkọ kanga nẹgka pẹẹmọ pẹẹm wọk ga pẹẹm watọ wọkọga wa wa yadụkọ amma kanga nẹgka maya tare ga waana. Kagi ya tọm kị pọ waanị to ka ɓaa yaịz tọm kị pọ waam daị paa to ko waam ɗọk watọ wẹẹg kọị waanị daị wani sịịz sakọm ka yan yag waanị ma wa sịịz sakọn waanị wa nẹịzị ka kagị yadịnị tọm kị ko ka tọmụm maa wa sịịz sakọm amma ka waanị nẹgka ka mọk yak kị, ka yam yakọn nị ka waanị, nẹgka mọk yak kị kayan yak nị. to mẹrụkụ yaan yat gaka mẹrụkụ yaan yat pọ apẹ nam ko atọn ọk sẹla magị yaịz mẹrụkụ pịb ga nbẹndamị to kagị kụmụn ɗịl pụl waangọ waam waangọ nẹ kagị kụmụn ɗịlọ dam ko waam ma kẹnd kan dalgo ga waanị nẹm sai dai ko <hesitation> mụm ma ɗụm tab ga kụmụn sakụ sama wụlgụ ɗam nẹm sụrọ yan yaị tal, ɗụm tab ga wẹẹg kulokọm ma kẹndọn watọn mirgud watọ sabụt wụlgụm ko ananjẹr wọrọpị ma ɗam ɗụm mẹrgẹm ko anajẹr waanị ma ɗụm mẹrgẹ nẹga yịnị waa kẹnd kandal wụlgụm wọrọpị ga wanịm amma kanga tẹẹdụk kanga lịk kẹkọ. Ta tam kaaga ɓeri kagị kụm saba tọm anajẹrgọm ɓaan ka waana ka kụmụt saba ka watọ yan kọtụm maal wọrọpgọ kaga ai wajẹ saban nkụm na ka maịz gọm ka sẹkkọm ka watọ yaan kọtọn maal wọrọpgọ to satẹẹịjẹ yaan adụk nan yaan adụk sabụt ɗịịgụ da talgụ ga wọrọpgọ, wọrọp kanjị kụụmụn saaba tị tọm anajẹrsị da tam sị watọ kanụ irim kọɗịm maa watọ kwa pọ saan pọọ anga kọɗịịm ma ọnị ai nam ma gị waana ka sabụtgọ kẹsị sị anga kọɗịm sị ɗịm ịlọ sị sọpụn saba tị nbẹndamị kọɗịm kanjị wẹẹgọ kẹb nbẹndam pịb yaagọ ịkị mọ maya tịsị kanụ iri salị rap kbọm salị rap ma sụm kayaan ịlọ ndam ka ịyẹ ka nẹẹ sab ga waangọị ka ga pẹẹ mo waajẹ sabam ka kụmgọ pẹẹmọ a ụkmọ yaa ụkmọm yaa? amma kaanga kụmụn saba kabarẹ pụdọ kayaan ɓụd pọkọ kokuma waanị nẹdụk saba kayan yẹrụkọ ɓaana kokuma kayan kayan baarụkọ ụp nam kaga nẹẹg ka aa Mansị jẹ kịga kị ko ko mankọ jẹ ka ɗamungo warẹ ya ga ọbjẹ to kanga kụmụn sab ụkmọ ka watọ tẹdụk kẹẹkọm daga pụdgọ kayan kọtọn ụp sabụt kẹbẹ kịnam kaga ka kụmna saba tọm waan gọ tị ị waangọ kọtọn yaịz saba tị ị waangọ to ko ɗọk na tẹẹị ta kabẹị ɗịị wụlam amma kanga lọsịn nam ma yaa ɗị wụla ga waangọ mọngkụmụd saba ka watọ ka tịd hankaligo waam ịsịn magị ya ɗịyọm ịsịn magị yaịzị pịb ga waangọ ma sa kịpọkị ga yaịzị kọɗịm, kọɗịm ko non kwakọ wụtẹnị ma tịɗa kụ ma pọd ɗịlọ ma kwapọ pọdụk ɗịlọ ma wargọị ka yaan nẹẹzị kaga to pẹẹmọ waam pẹẹm sabtụn gọn kẹẹkọ pẹẹmọ wazẹ sabam ka kụmgọ wazẹ sabam ka kụmgọ, amma pẹẹmọ ka weego ka ụk sabụt kẹẹbẹ yaa? ka nẹẹka kaga ɓabu. kaga to pẹẹmọ wazẹ waị wazẹ waị to nbendanyị ka pọngọ lallai a ụkmọ wa nẹẹzị kasi to sabụt gọ mọi ya kẹrkẹbẹ to ya kerkebe wọtọn pọkị kwakọ ta pịtẹ sị yaan wọb pọkị sị yaan ya kẹrkẹbẹ, rikko ai si keri aị kẹrkẹbẹ a ɗole sịya kẹrkẹbẹ tọ sị ọn kẹrkẹbẹ. Ka ọtịgọ kẹrkẹbẹ sịyaan saan kị pọkị ga ɗịịzịm kwatị kwatịm mọnjị yaịzị ụkmọ mọs ụp sabụt kẹbẹm mẹmdanyi ne ọntị kẹrkẹbẹ mayan tịɗakụ pịdị ɗarẹ sị ịlẹ ma pọd ɗịlọ sị taị nbẹndam sị taị nbẹndam sịyam pọtịsị sị watọ kụs wịịzị ka mazụk pọsị sị ọn sị ọn waam sị pọ ọngị sị weesi si yaa saana kanu mẹrụk kọrọk ma yaan waak kọrọk ma yad wụtẹngụ kọɗịị ya mayan wẹẹdakụ ma ịltọ kan mayan wẹẹdakụ ma ịltọ kan nbẹndanị nẹẹdụ kasị mas ịbụm wass kanjị warẹ ɓaasịn yaịz wụtẹn ta mana kafin ị watọn mọ mọnjị wẹẹdịsị mọ mọnjị watọ kanọ am sị kwẹị, sị pamụd pịdị sị ɗọọn pịdịn tịdkụ ga waanjị sị wargọị sị wẹẹsị sị wargọ kwand am pal ị waanjị sị lịịyẹ pịdị paalọ, nbanɗanị pụtụ mẹndam ma sịn ɓandịyọ yaan kẹnị ka mana warẹ sị yaan nẹẹzẹ sịga pẹẹmọ am paalọ n nẹ pẹẹdị paalọ yaan kọbịnị warẹ paal ịnị ka nẹẹg ka kuma amị waa ɗọmbọ ɗọmsị sị wargọị sị wargọị sị warẹ ɗọmb ami sị warẹ lịịyẹ pẹẹdị paalị sị yịl wamọ paalị sị lịnụ mẹẹndamịn yaan waanị palụdị ịnị ma palud ini mo watọ ka wanị ɗịyọ ma ɓadakụ yaịz kwadanta to, Ma ɗi ɗini ka nẹẹk ka yi yaajị waị tọm anajẹẹr nị yaan waị tọm ananjẹẹrnị, mansị kuma sị ɓarsịn yaịz wụtẹn kamanjị kọɗịm mọnjị kwa <noise> pịp kanụ pọị sị ɗọọnẹ sị lịịyẹ tị pịdịm sị gị lịịn pọị, kanụ mansị sị ya sị saa mọ sị ọn ma lalịịnjị mọnjị kwa pọ ọnụk ma lalịịnjị sị kalụd sị ọnị mịndangị saa mọ mayan ɗịkụ kam sị parna ara sị ma sịn wọrị sị wịị sị warẹ ɓar sịn ɗọọn arsị sị ɓarsịn ɗọọn arị mọ kọɗịm nbẹndam watọ kan waanan ga anan jẹẹrnị sị ịlịsị sị kwamụd pọ sị wargọị sị watọ ɗụngụsị tị pọ waanjị sị ọn pọị sị kwantọn am pụd paka sị lịnụ nbịndanyị, nbịndanyị wargị ma kwa pịp sị wasị sị warẹ kbọmụd kwanun sị kpọm dọn am pụd paakaị sị watọ lịyẹ mọ nbẹẹndamị ma waụụ ma sịdịnị mọ mawatọ ma yaan ɗịkụ da kadgụ ma sa kị pọkị ma warẹ yaan ɗịkụ ma marankụn yaan kwadanta magị dọọnụn argụ kawa lalịịnẹị kawa yaịz nabwa ma watọ da nabwa waam nbịndamị nabdụ pịp ta waam nbịndamị ma nabdụ yan kbọmị yịlẹ ọn pụbẹị ka pẹẹmọ waajẹ waam yịn napna mo pụbẹị sẹbẹ. Ka po sebe ka pọ dọọnọ. Wuli ka po ɗọọnọm ka pẹẹ mọ pẹẹm yaan ɗaidai pẹẹm yaana lọp mọ pụbẹị yịllẹ ọnẹ nbịndam nbịndam wargọị waụ wargọ ɗọọn lịịzị ma kwa pọ lịịzị <noise> mo nbịnda yaan kod tịɗa yaa mbịndam yaan waụ warẹ tịɗaụ mankụ saa ma a ɗịgkụ ma ɓarakụn yaịz kwarantagụ koɗim mọnga kwa ɗọọn argọ ka wargọị ka yaan wakọ ma yaan kẹnakụ ma pọd ɗịlọ ma yaan tịda ku lalịịngụ tịsị ta malụụ mankụ ma tịs da mangụ maga mẹẹgọ mọ pịdị ɗarẹ ma taị ka, ma pọd ɗịlọ ka taị pụkọ ka taị lalịịnẹị watọ watọ taị pụmụ tayụnga kam ɓaan ka nụnẹ ma kwa pọ ta yụngụ mọ wụtẹnụm ka pọ ọngị lalịnẹị ka ọnẹ lalịnẹị mankọ ka wak pịdị yaịz pọ maaya maya ɗọọn ịkụ mayan wak kọrọk ma sịdụ ma watọ yaan yaịzị amma ka yak ka nam kanga sẹn nam <noise> mụụ ọtụk saaba mọk lọp argị ka watọ yaan saaba ga wangọ ta manam mụụ ọtụk saaba ka sẹkẹ, nam kọn nẹ, nam sasa nẹ, nam ma ɗoọnị ɗọọn wụlgụ a nẹ, nam ma atọn sabụt wụlgụ a nẹ, mụụ ọtak saabị ma warẹ, ma watọ ka ɗịkọ Ka sẹkẹ kaaga sabam ọbzẹ ọtụkọ anam kọn yaa, anam ɗasa yaa, kaaga to ɓari ka sẹbẹ nasẹn gaka nasẹn gaka mọ kayan sẹbị kanga wẹgọ nasịzẹ dụmjị kayan lịịzị kanga wẹgọ nasẹ anam kọn kayan watọ yaịz wụtẹn ka nam kọn ka yaan sẹb kayaan sẹb kaan gẹkọ amma ba wai ka sabam mụjẹ sọbtọ ka watọ kaga ɓụụbụ ta kị wana <noise> tam, ka watọ yag ka pọndọw nam ka watọ mụm ka ɗịị jịkọn ta maanịjẹ a pụkọ a nụngọ kụdẹm ka ọna nụm pụkọ ga nụngọ a kụdẹm ka watọ ọngị tị wangọị jẹẹ ko ɗa ga kụdẹn ga tị kị wanị n ɗole kagị ọn kụdẹ tị wanị sụm naan nbẹndanyị a ɓọl kị mana n'mụụm wa kọt kọ har pụram mụdundụm watọ tịktụn maga ga nbẹndanyi, mọ <noise>